Тибқи тавсияи олимон ба соҳибони сагҳо тавсия дода мешавад, ки сагҳои худро ҳаррӯз ба сайругашт бароранд, то ки онҳо ҳаракат кунанд, биҷаҳанд, даванд. ин имкон медиҳад, ки сагҳо қувваи ҷисмонии худро нигаҳ доранд